वैक्यूम क्लीनर का मुख्य उद्देश्य धूल गंदगी, और कचरे को साफ करना रहता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रहता है जो हवा की शक्ति का उपयोग करके भिन्न। सतह से गंदगी और धूळ खींचकर एक कचरा में संग्रहण या एक कंटेनर में एकत्रित कर देता है। धूल और गंदगी को हटाना वैक्यूम क्लीनर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, धूल, गंदगी, बाल और कचरे को हटाना होता है। हाँ छोटे छोटे कणों को भी हटाना में सक्षम रहता है। जिन्हें हाथ से साफ करना बहुत मुश्किल रहता है। खींच नहीं सकती या गंदगी को खींच लेता है। और सतह को साफ कर देना। सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण वैक्यूम क्लीनर से सफाई करने से घर या कार्यालय में स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण बना रहता है। यह धूल को पूरी तरह से हटा देवे। जिससे एलर्जी होने का डर होता है। धूल के कणों और सांस की बीमारी से बचा जाता है।